ahey biff gargarfelnon sun ak ishin biness ishi nyaata fa desit, bere ishin jirt sun fa ak ishin kastete mal ishin biff sun gargalfeteet woishin laf sun manjanoa ama guratia ama adia rangum sun gargalfetiey bifum sun gargafete ak ishin won sun dura baat, deesite wonsun olfkate ama duum baate ak namu woishi hin' nyaan akas akas baatiey sunif akasii akas tumiet wonni sun rangi biff gargalfeno sun.